Karazagna desera tiako andramana zany a nentim-paharazagna dia anisan'izany zao ohatra hoe tarte, io manko dia raha vitana vazaha, kanefa zaho mbola sy sy nihinanana anany dia tiako izany agnandramana ananzy.